انا ما شايف انو من المنطقي انو زول يحتكر دواء بلاخص لما يكون حاجة بتقدر تنقذ حياة انسان. حياة انسان دايما هي الاولوية الاولى، بتجي قبل اي عوائد مالية و ما بنقدر نخت سعر على حياة الانسان. ممكن ندي الزول ده الابتكر الدواء ده حقوق الابتكار وكده، انو نخلد اسمه في التاريخ، لكن ما حنخليه يخت اي سعر على الدوة ده بس عشان هو يربح على حساب الناس الحيموتوا لانهم ما قادرين يدفعوا.